Unám síííí ííífón nné ágwo, s'ágwo ákimi kámá iruñ ufók ányédióñó idém ádé éwá, sádé ábá náhá éwá ábá ákud unám kikód, ányé féhé áká kémum unám ikod ádé ágwod, ábén ári árinim unó, or mm'ányé ágwó ntòimi, ákéká kékud áfóñ áfo, ányélióñó áfóñ áfo ké éssién, ányémum áfóñ ádé álud, ábén áfóñ ádé ádi ádinim unó. Or ákégwó ntomímí ágwo áli ufók áfo, ágwo ádé ákéli ányédé álibén mkpó idáhá áforubáhá, éwá ádé áná kpóí, ákpóí so ádé ségwo álióñó k'ágwo áli nntó ágwo libáhá dé. Má ákònòjò ntòm áfò kéduk ásuk áná, ágwo ánwówón álibén mkpó áfo, éwá ádé áná siòujò ábóñ ábóñ ábóñ ábóñ ábóñ ábóñ ábóñ, ánám jáfo ásinéké k'ufók ádióñó k'ágwo áli <hesitation> ufó áfodé or k'ágwo áli <hesitation> íluñ áfodé, somtime ànyédé k'ágwodé álibén mkpó áfòlubáhá, so éwáá ád'unám ádéhé ányé álióñ'ídém s'ágwo ányié ánuñ álóñ utòm, ánuñ ákámá ásiné k'ufok